Hëh, pulat mund të njohin patrunat e tyre. Ato mund t'i lidhin me ushqim dhe mbrojtje, dhe disa pula madje mund t'i ndjekin ose të përpiqen të qëndrojnë pranë tyre. Kjo sjellje tregon një nivel njohjeje dhe dashurie.